Carana burai to bolokengnge iyanaritu, pertama, accangngi minung wae eseq. Kedua, accangngi aga manre gorengang. Furana macak maccangngi- accangngi manre gorengang, ajjaq suru manre i minyak-minyak e. Tellu, farinungi obaq nappa <noise> fellangi wae fella nappa suru menung.